Amignahy manokana maloha fomba andreseko lahatra zaza mba anagno sport volohagny maloha é are zaza é tokony magnagno sport satria o are ko tsy managno sport are itanareo olo be taloha regny zare magnagno sport zare taloh de lasa mantanjaka ka zareo lasa ela velona hitana amizay fotona zay tanora hely efa matimaty fogna nohi n'ino tsy nagnagno sport zany zany are mijery telefonina fogna fa raha atagnaré tokony magnagno sport are anaty ny andro raika ko dra trenty minuite mba mana sport hely avekeo mamp- mampantanjaka hely mba elaela velogno.